“शङ्का” शब्दकि बारेम सोचके मिर दिमागमे अनिश्चितता, सन्देह और डर आत हए । शङ्का कहोक कोइ आदमि या बात मे विश्वासकि अभाव, असमर्थता, या अनिश्चयकि अवस्था हए । जा भावना प्रायः तब उत्पन्न होत हए जब हमके कोइ बात स्पष्ट या विश्वसनीय ना दिखात हए या हमर अनुभव और ज्ञान जाके प्रमाणित करन असमर्थ होत हए । शङ्कासे हमर निर्णय प्रक्रियामे प्रभाव पडत हए । कभिकभि जा एक स्वास्थ्यकर उपायकि रुपमे काम करन सकत हए जोसे हमके सतर्क और सचेत रहन मद्दत मिलत हए । पर गजब शङ्का कहोक मानसिक तनाव और भ्रम सिर्जना करन सक्हए जोसे हमर आत्मविश्वासके कम और हमर जीवनकि अनुभवन्के छाहिँमे पारन सक्हए ।